Ny famariparitany ny firaza misy ame kiraro koa zashy, izy da misy faladihany zashy igny manisaky e tagny ambany ame ny agny igny, da misy avao koa ny ataonsika hoe semeligny, da misy avao koa gne tady, izy igny tady igny zashy no hamehezana azy ambony ety igny, ao koa zay zashy e kiraro. <noise>